Laha aminakahy manokana aloha, labiera ty tiako tozay divay. Satria labiera koa zany fa mahazatsy antena raha io, fa ela zay tena fa labiera avao ny finomitena fa tsy de mino divay zao loatsy. Vasa andaglizy any vasa tena vo mino divay fa la kely io, kelikely. Fa laha labiera izy, lafa fety la mino labiera zahay.